باش تجيك المقارونه بنينه برشا لازم تعملها بال- <hesitation> الهريسه العربي، أنا نحب ال-المقارونه كي نعملها بالهريسه العربي، تجي تعطي بنه مش طبيعيه، وتقليها مليح، فهمتني، وعلى نار هاديه، وتعملها تطيب تخليها تطيب سله سله، بالطريقه هاذيكا توقف على زيتها، وزيد <hesitation> تفوحها بالمليح، تحط الفاحات الكل، ماتخليهاش هكاكا، وماتملحهاش برشا باش تجي بنينه برشا.